To gnauwunda daisi yada kama vaya unda thatha yadna unda dzovla nuvam amdiya kovanbef tsuhuraka putana tal kana andsiva maka bagwana razikd gnau maka kag dadamunnye a lalaka natpawataya eto kona yuk da yuk chama hua papa kak tal ka yatta mgiga maka umkshide ko ghuve da ghuvka kama da dzovka thaha ghuva tikwa hasha to tsatsa kaghar dawan kena inanda daeati tha oha ko yuk vanbete ha ina da tsanapte ogowo dan vaghana damayal thawo puta ama puta tapa tha andsiva mannya gola to kaghfa bagwa maga maga dadamun na tsatsaka jeb dan rugu da tha dadots kaka kdi dadzou damu vashe an ghuve da ghuui ndanech kakadi ndza va vzaftaka hagwada ka mbata ndabs ndabs ka ghudum ghma tha da dzavaka ina vaghana ina dadzovka inunda dadszdzaka tewan mina unda lalaka magata thinna ndunnda kamar ghuva tha maga ta magaka thinna ha to dadzor maka inunda da pdaganafta ina pdaganasta hlfta htaka ala thinna vra danuvaghe kagha baghula da ghuvla nda ghudumu kdi na ghrdaka ama tikwa hasha hikna duba dauvla hir hasla sebana ina nghe dadots Kana inunda duk dukwa da susa kka ko ina vaghana mbala ghaye dadota ka kifi vaya e thana vzanarta vzadan sunuk ama davra ala ghwata kwale inana ghutakual ne da dowi thghutakwai ama thana nechne tsa tsa mannya gol be ko sakuta mamushin kanyin puta puta mamnya tikwa hasha hukna ufada hitafa kag tha an dziva maka to kaghna lala ardzik dada ardzikaka unda shid na rugwa damuvah kafi dadanda tsaftsatuma naga duda gannsa mannya se ba gamsa mannya gamsa mannya davaya tsatsa kagh jebin gwadana vra da mgharytwane hmbuwa hubu kagh puta puta tsiptsaka jeb thana umlashute alnihin na rugwa da muvah ginda kagh nghuka uvahna nda rugwa kufiya chaiha ina tahiyawa gwa kdi vnula vlanuval bagwa ha tha had andsiva maka tikwa hasha alghannye jebe da da inana tsatsaka jeb na ko ta shiga rugwana maka tadi ruwa maka tadi mbaduf maka nda thana danndiya mbaduf ka nda thana nga- ngaf ka ngh- nghafka ghrtha muvah yada douka argwana maka hubuk hubuk hubuk ghwa tha damdiya ti dadaina vaghana ala ghwe takulale ala inani dadau da drata kagh ch tana argwana da da danaluf luf lup hdafata ka to uvarha na daftan doda aghach ghuva thema buda thana ana hiha sagasa ime gola kagh fa hakagl jeb dadots a’a Insa gansawa mannya bagwa ha tha ghuwa a’a gamsa mannya itena ndina ivla tina kasa masis ana tha haghama bulitama kasa kasa ama tha gha lhahaghinha kaka dzakatana se bude maka na ghya ghyel timi gol kubana kagh kubana jeb damuvah umla shidna ka ghunda dada ina lablakana pahuta tinagha ai bagwa kaka ina vaghana hichin uvah hkna ufada kaka ndeche kdi ndzapoh ka rugwana maka tadiya rugwana mak tadiya rugwana maka dandiya na kasuwa dadunda ha innuwa da dzatan dadza gula poh mola kaghunda inagheya puta put aka nga nga kagh hiya zunnwa neche sata karals tona unda shid nadimma hiya tu uvahe a sakuta maga kagh tinasha suguadina labla kagh lashla kagh taubukwa ko sagab in gugyadu vdi dayaka tha gha hahad kaya vaya paghu paghuka tashan nechma tha eto tuhula naya gukenye tappa tha andswa maka to kashna se vzuka zadagh tuleke ana bulak kaka klaftala kdina tal kak sukutana ghrda ghrdaka kaulai natashu tina inana to tal kaka sukubta mesaba kalaba inunda gat kamagha gabadaya Dzata dzaka karya kanyaka inahunda danwa gha gabaki daya nash nash hagwada kaza nana vaya vaya vaya hadu havra hamataku ama tusakaya ndala inana da sukwi kaka unda shidna ana ghihida daya gulada dzap aka dzap aka tsukwataka kidi tal kak sukub tha kalkal hadawanghu kaghu ama ogna undashidma nagabadaya na gabadaya sapila kak saku oga ghama mbata inana vaguza dam dame gmawa gmawa tana ha da dza ndra ina dowiwa hal da dza tinanda dowula ngana anshakna haka dadsatu ama tha ana tal kak ndubunta nash nash hin hinna gabadaya dzadza ka tinunda ba kala inunda bat ha korkabo anameche dzoma dowiya tha kak andzivagha natal kak ndubuita gol natal kak ndubanta nash nash gabadaya dzadza tinunda dauka ura gwada kada inanda da dot aka gat kama bau kana ma inunda warka vaghama vatsaftsata inana sabi mamghal tha ngb ngb ngb ka tha yifta andziva makna abi kowama ua tha maka chewa alamanan anszivan mannya alammane andsiva mannya ana imakwe labka dadols kdi nana kortana aa mafinda makwud damghya kaa nana mafin Makwad damghigi nana thana thana ko da voghin vaghiya tamm yata kanana vana kdatabi ompani inuda da maga thana thana da kdataganyi anrkena kdatagai anrkena inunda dautata yi tha dadiya da kdatabi ankenu da hinatahinamun na dzoma yad vang tamiya dwala nda inunda da dsztal an tha inunda dawanti tha tagheanye da hinala nat mi il da kda bayiu manaanghal nda tha kona nana nana thnka inan buka dada tha ngana bewa natha ushannye nana jeb dadots marakwe jeb dadots marakuma na waja wajal dakaral a gumsa manye ma aufkal makwada ma mahahad dadadunda da kor bagwa nanghal tha avlagha kowa sasinachewa thana almaniya kamar ankena nanuwa vana tala hasha kay thana kaghna base bagu ghrdak tash hina gha hinnuta na hinka se se au- auluwere dafamun kak tawan male ala ghyebu gwada alman kan tsatsuhura anddnyine kona tabga anga da nafukana gu gyaddana the dowi mana the the na vradandan the ha ina tagam the re kova dada ogo bagwa thuths who andzu meche ma da suku tu ohin gu da dots tha a kaghhunda guland ap ap apkala tunda dou kaghan dawa golna ha haul mund da dowi yad chugh tha re Thana sananech sa ina lamun kabamakona dzadza ka tha golna bikaghum bikaghun vaztak mulwa kaghune alanda korna nana makwa golna makwa golna nama kwe korna a inana waja waja shiket dagamanata mghga nana nghal shirkwa the tikwa hashe makna kowa toda ghiwenyagha giya hamma dada tsaftsafa dagamatare haman dadaunda dadaunda tsaftsafana an kag alan lamun bi kabuwaka ngha shirkwe tha shirkwa the taghba mghga makana lalaka rashida zhal giya hamal kwaranantal chewa inanare ko ha ina ghuwa saha ina ghuva e the mghga mannya the nga ka dadunda tsaftsa fana jeb da ngb nghda the re sede klhafka inunda daulatake nagu kabava inana nagh vlanka tinuda vn ulaka amma <hesitation> a dada tsaftsafana hal tagoma tha mghginu lala mannya dada unda tsaftsatana dada inana dada almanne a golna nana ka tsoma tsom nafa ivinya tha da kobataka thaghe tsommol dada unda ko dadumuda ko sanana buwa kona maghbe sibta mutusa tsom nataygu a toliya tha kabuki inghgaghna neche da tsomal chewa a’a nana kai nana undana kona ka baghla amghmmo davitit ma dawuchataghet tiwa tgha dadadunda nda than nagh jeb davula ina vaghna Tuwa hana hashana hkna lale da thad tawategha mak nako tap gaba uba na ubana temaya ughisha glfna anvla tha mghga mbayinna mana mun zhirhaye na dadunda ha tha inghginuna shikwat datakad aya ushinya yata mghga manyina matayula mazbayin ta uba gol takodan takodah amma naynida na tha mghgana jebiyin mbata da kor na inanare nase zbata kohal hal da hathata unda nda ubandiyuwa nase zharal zharal gu zba tu uba tun sakutaya nghar chewa thana thana neche an ina ghowna ha chula klada yad vaghoma tha wo na ubana na ube kaka tal kak sukuta kudi semi nana zub tu ubana vagha nana se habayin sana tun mana uzhinha hab hab hab dayin si- sira